Nkweli tangu ngawonika maisha yakwa ngile kaa labda nnsha labda ngilekaa arusha, na arusha ngile kaa kambini asilimia kubwa kwetre tuvelolya vandu mndu kaa na makabila umanye veta lugha yoiki.